Laaʃi laanɟemo dan dege oro muta zaal katane. Mantemunteɲ wasaba. Wasan de te mindeɲ ŋgine, ʃaan ridan dege nən, wanaskaan, ay ma roma ayambe ɟerit. Aaŋgə keelina ay nam kə daanaa te gen koowonto ayen tibinet. Woo, woosab kiɲ, <hesitation> kal iɲit dawoga wo ɟaat kə moŋgo da de ile, de ile ɟa korida. Layta kal korodəgan ta aa ayan tom ndamun gəda. Iin layka tabu ŋgeriɲ ku koriyiŋg ɟire wo dəgən təə, tarin dubutina siiman. In ndoh, ɗaŋg buric iɲer tə oroɓa. Lakin kal oro tərə gen da. Il- le komaʃin kə uriɲa, sabar ka wo kuwala kuwar wadi.